Man ñaata climat, ñaata climat laa xam, xam naa bu se- bu sedda, bu sedda. Am na benn climat bu gaa yi di wax dafa se- sedda time sedda, ak time tàngoor. Ti- ak time boo xam ne comme dafay nekk di diggante sedda di ta- di tàngoor, ñetti climat yooyu laa xam.